Zë buny, chi mbany buny zë, xina-xina na valor xthen este pues zëga chi este pues nap ni valor va ni gundiu, par ra familiarxtenu, par amigos xthenu, par ra compañer xthenu, ni run pa estimar liga rap ni valor, xilani obvaimente valna za chi-chi ratiu, rxañ buny ratiu, re ni rlui xina nú pun, zega a vez rninu ra xfamili nú quizás nare queity run di rava cuend danunu nú vez per rcaz-rcaz rava danunu a su manera rcas rava danun run ni valer vida zthen nú run ni valer, nú vez chi-chi raty th zánu obviamente nlas rien un, ¿por qué? Porque rcasnu, bcasnu buny gy chi ni run <noise> ni ru ni afectar danun. <noise>